เคยใซ้แอปธนาคารในการจ่ายค่าธรรมเนียมอยู่เดะ แต่ว่าจำบ่ได้แล้วว่าใซ้จ่ายค่าอิหยัง

อยากให้ปรับปรุงเรื่องการซ่อยเหลือ ในหน้าแอปนี้มันมีหม้องกดหลายอย่างซ่อย จักสิกดหม้องใด ไปบ่ซ่อย ซ่อยแนะนำแนวทาง ลำดับขั้นตอนได้บ่

คันแอปธนาคารล่มข้อยกะคือคนจนคนหนึ่งเลย เพราะว่าข้อยบ่ค่อยมีเงินสดติดกะ ข้อยมีแต่เงินโอนอย่างเดียว

แอปธนาคารที่ใซ้อยู่ก็เหมาะกับคนใซ้งานทุกช่วงวัยเดะ เพราะว่ามันใซ้ง่ายต่อการเข้าถึง ใซ้เฮ็ดธุรกรรมง่ายคัก แต่ว่าใซ้ย้านมิจฉาชีพอยู่เดะ

ในอนาคตแอปธนาคารควรจะมีปุ่มโตหนังสือใหญ่ใหญ่ให้ผู้เฒ่า ได้ยามโตเฒ่าโตโตสิเฮ็ดอิหยังบ่ค่อยโต แล้วอนาคตผู้เฒ่าโตสิหลายขึ้นเดะ

ซุมื้อนี้กะพอใจกับแอปธนาคารที่กะอยู่ละ ที่อยากปรับปรุงกะคือยอดเงินในบัญชีนี่ล่ะ

ข้อยมีบัตรเครดิตอยู่ เพราะว่ายามข้อยต้องจ่ายเงินหลายหมื่น ข้อยกะกะบัตรเครดิตจ่ายไปก่อนกับกะโปรโมชันผ่อนของศูนย์เปอร์เซ็นต์

บัตรเดบิตเขาบ่ใซ้กันแล้วเดะ เพราะว่ามันมีค่าธรรมเนียมประจำปี ใซ้ใซ้ในแอปธนาคารออนไลน์ใซ้ได้

บัตรเครดิตใซ้ของธนาคารกรุงไทย เพราะว่าใซ้มาโดนแล้ว แล้วเขาใซ้ปรับวงเงินเพิ่มให้ซุปี ตอนนี้ใซ้เลยได้วงเงินหลายได้ซื้อของหลาย ได้ผ่อนของหลาย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

คนอีสานส่วนมากบ่น่าสิมีบัตรเครดิตนะ เพราะว่าเขาย้านการใซ้สินเชื่ออิหยังจั่งซี้ล่ะ

คนรุ่นใหม่มักใซ้บัตรเครดิตเดะ เพราะว่ามันมีแต้มเอาไปแลกของสะสมกับอันอื่นอื่นได้อีกหลายอย่างเลย

คนสมัยก่อนสิบ่มักใซ้บัตรเครดิตดอก เพราะว่าการสมัครธุรกรรมเฮ็ดอิหยังจั่งซี้มันต้องยื่นเอกสารหลายอย่าง เขาคือสิย้านนั่นนะ

คนอีสานส่วนมากสิมีบัตรเดบิตหลายกว่าดอก เพราะว่ายามไปกดเงินเพิ่นกะกะบัตรเดบิต เพิ่นสิกะ อั่น แอปธนาคารออนไลน์บ่ค่อยสิเป็นดอก

คันเอาอีหลีบัตรเครดิตมันกะบ่ได้เลวร้ายดอก แต่ว่าอยู่ที่ว่ากะสิกะเป็นบ่ แต่คนส่วนมากพอมีวงเงินหลายแล้วกะสิกะบ่เป็น กะสิกลายเป็นหนี้เป็นสินแทนเดะ

ข้อยว่าบัตรเครดิตเดะ สิมีประโยชน์ในชีวิตประจำวันหลายกว่ากัน เพราะว่ามันใซ้แทนเงินสดได้ มันเอาไปผ่อนได้ แล้วมันใซ้เอาไปแลกคะแนนเอาของได้

ข้อยอยากให้บัตรของข้อยมันมียอดเงินเพิ่มขึ้นมากกว่า ข้อยจั่งสิมัก

คันของราคาแพงหลายพันข้อยกะสิกะบัตรเครดิตล่ะ เพราะว่าสิเก็บเงินสดในบัญชีไว้ บัตรเครดิตกะจั่งไปผ่อนเอาทีหลัง จ่ายสิ้นเดือนเอา

คันเอาอีหลีบัตรเครดิตกะสิบ่คุมรายจ่ายได้ปานใดดอก เพราะว่ากะสิบ่กะว่าเงินในบัญชีกะมีจักบาท กะกะสิกะไปเรื่อยเรื่อยจนกว่าสิเต็มวงเงินพู้นล่ะ จั่งสิกะกะยามจ่ายทีหลังพู้นล่ะ

ข้อยเริ่มใซ้บริการธนาคารตั้งแต่อายุสิบห้าเดะ เพราะว่าข้อยอยากมี ATM ข้อยเลยไปเปิดบัญชี

ข้อยว่าธนาคารที่น่าเซื่อถือที่สุดในประเทศไทยคือ ธนาคารกรุงไทย เพราะว่ากรุงไทยมันผูกขาดกับข้าราชการในประเทศเด้อ

ข้อยเลือกใซ้ธนาคารกรุงไทย เพราะว่ามันเป็นของข้าราชการกับ อั่น สามารถเฮ็ดบัตรคนจนได้พร้อม

ข้อยคิดว่าธนาคารเฮ็ดให้ชีวิตประจำวันของข้อยสะดวกขึ้น เพราะว่ามันมีแอปธนาคารในโทรศัพท์ สามารถสิโอนออนไลน์ได้บ่ต้องถือเงินสด ยามจ่ายเงินกะจ่ายออนไลน์เลย

ธนาคารไทยพาณิชย์ข้อยว่ามันยากเดะ มันเปิดกะยาก เฮ็ดหยังกะยาก โอนเงินกะยาก เอาเงินไปฝากกะยาก บ่เป็นตากะดอก มันไปยากมายาก มีน้อยพร้อม น้อยสาขา

ธนาคารมีบทบาทในชีวิตประจำวันคนอีสานบักคักเลยเดะ เพราะว่ายามเฮาสิซื้อของ ซื้อหยัง จ่ายเงิน จ่ายหยังเฮาเฮาธนาคารเป็นหลักเดะ บ่ค่อยสิถือเงินสดดอก

โปรโมชันให้ลูกค้ากะคือสิเป็นธนาคารกรุงไทยล่ะ มันมีบัตรเครดิต KTC ยามเอาไปซื้อของ มันกะได้คะแนนหลาย ไปแลกซื้อของเซ็นทรัลได้พร้อม

ในอนาคตเฮาบ่ต้องไปธนาคารดอก เฮาเฮ็ดอิหยังผ่านโทรศัพท์มือถือได้เบิดแล้ว ยืนยันเฮาตนเฮาผ่านโทรศัพท์มือถือ ส่งเอกสาร ส่งหยังเฮาส่งผ่านโทรศัพท์มือถือ ง่ายคัก

บริการดีที่สุดกะเป็นธนาคารกรุงเทพล่ะเด้อ ดูแล อั่น ลูกค้าดีคัก

คนเฮาควรมีความเฮาเรื่องการวางแผนการเงินเดะ บ่จั่งซั้นเฮาสิบ่มีเงินเหลือเฮาในชีวิตประจำวันเลย สิมีแต่หนี้สินหลายคัก

คนรุ่นเก่าในอีสานบ่รู้จักการวางแผนการเงินดอก เพราะว่าสมัยก่อนมีแต่ให้ออมเงินอย่างเดียว บ่มีการลงทุนอิหยังดอก

การประหยัดกะสำคัญเดะ การหาเงินก็สำคัญคือกัน เทิงสองน่าสิไปนำกันได้ คันประหยัดอย่างเดียวบ่หาเงิน เงินมันก็บ่เจริญงอกเงยเดะ

คันบ่มีเงินจักบาทข้อยกะสิออกไปหางานเฮ็ดให้มันได้เงินมาแล้วเนาะ หารายได้แล้วเนาะ

คนรุ่นใหม่ในอีสานกะสิสนใจวางแผนการเงินอยู่เดะ เพราะว่าเห็นกะอย่างคนรุ่นเก่าแล้วบ่มีเงินมาฮอดจักบาทให้ลูกหลานกะ มีแต่หนี้แต่สินมาให้เอาโลด

ยามเงินเดือนข้อยออก ข้อยกะตัดไปออมเงินโลดแหล้ว แล้วกะตัดไปลงทุนนำ มันจั่งสิมีดอกมีเบี้ยมาให้เพิ่มขึ้นล่ะเนาะ

เป้าหมายในการออมเงินข้อยตอนนี้ ข้อยอยากได้เฮียนหลังใหม่ ยามเฒ่ายามแก่เฮียนสิกลับไปอยู่เฮียน บ่ได้เฮ็ดงานหยัง เฮียนสิเฮียนชีวิตเมาะเมาะแมะแมะอยู่เฮียนนั่นล่ะ บ่มีหนี้ บ่มีสิน

เก็บเงินไว้ในธนาคารกะดีกว่าเก็บไว้เจ้าของเดะ คันเจ้าของเฮ็ดเสียแล้วเงินก็เสียเบิดเลย คันไว้ธนาคารกะกะยังอุ่นใจว่าธนาคารรับประกันเงินบ่เสียแน่นอน

ข้อยวางแผนการใซ้เงินแต่ละมื้อเดะ เพราะว่าเดือนหนึ่งใซ้มีรายได้ มื้อเดียว นอกนั้นใซ้มีรายจ่ายตลอดเลย สามสิบมื้อนี่

ใซ้จ่ายเกินใซ้ใซ้สิมีหนี้มีสิน บ่มีปัญญาใซ้หนี้ใซ้สินให้เบิด อนาคตใซ้สิเป็นบุคคลล้มละลายล่ะเนาะ

ข้อยเริ่มเก็บเงินตอนอยู่มหาลัย เพราะว่าตอนอยู่มหาลัยพ่อข้อยให้เงินข้อยเป็นเดือน ข้อยต้องบริหารจัดการเงินเอาเอง

ข้อยเบิดเงินไปกับการกิน แล้วคือข้อยมักกินแนวแซ่บแซ่บแพงแพง อันใดถ้าหั้นบ่เคยกินกะไปหาซื้อมากินจนเงินบ่เหลือ

เบิดเงินค่าข้าวแต่ละมื้อสองร้อยขึ้นเดะ กะคิดว่ามันเบิดหลายอยู่ แต่ว่าเศรษฐกิจสมัยนี้มันกะของแพงอีหลี สิให้เฮ็ดจั่งใด

รายได้มีแต่มาจากเงินเดือนหม้องเดียวเลย แต่ละเดือนนี่บ่พอใซ้เดะ เงินเดือนปานเงินทอน

ในอนาคต ข้อยบ่อยากมีหนี้มีสินล่ะ ตอนนี้กะพยายามกะหนี้กะสินให้มันกะอยู่ เฮ็ดงานบักคัก เก็บเงินจ่ายแต่หนี้

ใซ้กระปุกออมสินเก็บเงินมันก็ดีอยู่ แต่ถ้ามีขี้ขโมยมาลักกระปุกไปใซ้ใซ้บ่เหลืออิหยังเดะ

มีหลายอาชีพมันกะดีกว่ามีอาชีพเดียวล่ะ เพราะว่ามีรายได้หลายทาง คันมีเวลาเฮ็ดจักสิบงาน ข้อยกะอยากเฮ็ดล่ะ แต่มันบ่มีเวลา

ในอนาคตกะอยากมีบ้านล่ะเนาะ ยามเฒ่ายามแก่สิไปอยู่ไสคันบ่ซื้อกะซื้อบ้าน

เงินซื้อความสุขได้แหล้วเนาะ เพราะว่าเฮาสิเฮ็ดอิหยังแต่ละมื้อนี้ เฮาเฮาต้องเฮาเงินเบิดซุอย่าง

ข้อเสียของการมีเงินหลายกะคือ ย้านคนลัก สิมีความโรคจิต วิตกกังวลว่าคนสิมาลักเงินของเจ้าของ

คันมีปัญหาเรื่องเงินข้อยกะสิไปหาธนาคารก่อน ไปสอบถามก่อนว่าเพิ่นสิมีสินเชื่ออิหยัง พอสิกะข้อยได้บ่

ความมั่นคงทางการเงินก็คือ การที่เฮาบ่มีหนี้บ่มีสิน มีเงินเก็บ แล้วคันเฮาว่างงาน เฮาเฮาสามารถมีเงินเลี้ยงเจ้าของได้

ยามอยากได้ของแพงแพงกะสิเบิ่งก่อนว่าเจ้าของมีปัญญาซื้อบ่ คันซื้อแล้วเงินกะสิเหลือจักบาท คันผ่อนศูนย์เปอร์เซ็นต์ได้บ่ ได้จักเดือน

เงินเฮ็ดให้คนเปลี่ยนไปเดะ บางคน ญ้อนเงินเฮ็ดได้ซุอย่าง ฮอดกระทั่ง อั่น หักหลังหมู่หักหลังพวกกะมี

ภาษีกะคือเงินที่กะต้องจ่ายให้รัฐบาล คันกะมีรายได้ที่ฮอดขอบเขตที่รัฐบาลกำหนดไว้แล้ว เป็น อั่น ให้รัฐเอาเงินไปกะบำรุงประเทศ

ภาษีสำคัญกับประเทศเฮาบักคักเลยเดะ น่าสิอันดับหนึ่ง

ข้อยเคยยื่นภาษีแล้ว เพราะว่าเงินเดือนข้อยมันฮอดกำ ที่ต้องเสียภาษีแล้ว

คันข้อยมีอำนาจในการจัดการเงินภาษี ข้อยสิเอาไปสำรวจก่อน ว่าในประเทศเฮานี้ อันใดมันควรสิซ่อมหรือว่าอันใดมันจำเป็นที่ต้องเฮาเงินเป็นอันดับแรก

รัฐบาลควรสิเอาเงินภาษีไปใซ้ในการศึกษากับดูแลคนยากจนภายในประเทศเดะ เพราะว่าคนยากจนในประเทศหลายใซ้

เฮาต้องเบิ่งว่าค่าครองชีพของเฮามันแพงปานใด คันค่าครองชีพแพงแล้วต้องมาจ่ายเงินแพงอีกหนิ อิหยังแพง แต่ว่ารายได้น้อยเฮาบ่เป็นตาเลือกดอก คันเป็นจั่งซั้น

การจ่ายภาษีเฮ็ดให้เฮามีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศแน่นอน เพราะว่าจั่งใดเฮาก็คือให้เงินสนับสนุนรัฐบาลไปแล้ว ผ่านการหักภาษีเนาะ

คันจับคนเลี่ยงภาษีได้ อันดับแรกกะควรสิจ่ายค่าปรับก่อนที่บ่ได้จ่ายภาษีไป เพราะว่ารัฐกะเสียผลประโยชน์ตรงส่วนนี้

ภาษีสิมีผลต่อการจ้างงาน เพราะว่าคันเฮาจ้างงานหลาย รายได้รายจ่ายหลาย เฮาเฮาต้องมาคำนวณการเสียภาษีให้รัฐอีกล่ะเนาะ จั่งซั้นล่ะ

การจ่ายภาษีน้อยลง บริษัทกะน่าสิขยายกิจการได้หลายขึ้น เพราะว่ามันสิเฮ็ดให้มีเงินเหลือหลายขึ้นในบริษัทนั้นนะ ที่สิสามารถเอาไปขยายกิจการเจ้าของได้

ภาษีซ่อยแก้ปัญหาสังคมได้แน่นอน เพราะว่าในหลายหลายเคสที่มันมีปัญหาในสังคมเกิดขึ้น แล้วบ่มีงบประมาณที่มีไปซ่อยจ่ายหม้องหั้น การที่ซ่อยเก็บภาษีได้นี่ล่ะ ซ่อยสิเอาไปซ่อยจ่ายหม้องหั้น

ภาษีควรสิเอาไปพัฒนาคุณภาพชีวิตคนทุกข์คนยากเดะ เพราะว่าคันซ่อยเหลือเขาให้บ่ทุกข์บ่ยาก มีเงินกินขึ้นมาแหน่ อาจสิลดอาชญากรรมภายในประเทศซ่อยได้

ภาษีอาจสิซ่อยสร้างความเท่าเทียมในสังคมบ่ได้ เพราะว่าคนที่ต้องเสียภาษีหลายก็คือคนรวย คนที่เสียภาษีน้อยก็คือคนจน มันก็รู้สึกบ่ยุติธรรมจักหน่อยเดะ คันว่าจั่งซั้น

คันภาษีเป็นขนมกะสิคือก้อนเค้กแหล้วเนาะ กะมีเค้กอยู่หนึ่งปอนด์ กะสิแบ่งแต่ละส่วนแต่ละส่วนไปให้ผู้ใดแหน่ หม้องใด จั่งสิเท่าเทียมเสมอภาค

มันสมเหตุสมผลเดะ ที่ต่างชาติที่มาเฮ็ดงานที่ไทยแล้วต้องจ่ายภาษีแบบคนไทย เพราะว่ามันเป็นการหารายได้เข้ากระเป๋าเจ้าของ แล้วกะอยู่ในประเทศไทยกะ กะต้องกะเหลือประเทศไทยกะนำ เพราะว่าประเทศไทยกะกะกะเหลือเพิ่น

ภาษีที่อยากจ่ายน้อยลงก็คือภาษีบริโภคอะ ยามเฮาไปกินข้าวร้านอาหารแล้วเฮาต้องจ่ายเงิน อ่า ชาร์จภาษี ชาร์จเซอร์วิสจั่งซี้นะ มันเฮาโพดเกินไปเดะบางเที่ย

จริงแล้วเกษตรกรกะควรได้จ่ายภาษีตามรายรับที่เจ้าของได้รับมาแต่ละปีนั่นล่ะ เพราะว่ามันกะถือเป็นรายได้คือกัน บางคนได้เป็นล้าน หลายล้านละบ่จ่ายภาษีเลยเนาะ

เรื่องภาษีนี่ข้อยกะสนใจคักอยู่เดะ เพราะว่าข้อยกะเป็นผู้หนึ่งสิได้จ่ายเงินภาษีแล้ว ยามเงินเดือนเข้าเขากะหักไปจ่ายภาษีโลด

เด็กวัยรุ่นควรสิมีความฮู้เรื่องภาษีเดะ เพราะว่าคนเฒ่า เฒ่า คนแก่สมัยโบราณเขาสิบ่รู้เรื่อง คนบ้านนอกชนบทสิบ่รู้เรื่อง ฮู้ควรสิมีการสอนให้เด็กน้อยรุ่นใหม่นี้รู้จัก

อั่น บ่ต้องเสียภาษีปีหนึ่ง ข้อยกะต้องเอาเงินไปกะจ่ายหนี้สินที่ข้อยมีก่อนแหละอันดับแรก กะกะคงบ่อยากมีหนี้สินกันหรอกเนาะ

คันภาษีเป็นสัตว์ มันคือสิเป็นปลาเนาะ เพราะว่าปลานี่คันมันกินหลายแล้วมันออกลูกหลาย มันกะไปกะเหลือผู้อื่นได้หลายต่อไปเดะ

ดอกเบี้ยนี่สิคิดฮอดสองอย่างว่า ดอกเบี้ยที่เฮาต้องจ่ายหรือว่าดอกเบี้ยที่เฮาได้รับเดะ ⁠

ดอกเบี้ยเงินฝากมันสำคัญในชีวิตเฮาอีหลี เพราะว่าสมัยก่อนเงินฝากนี่ได้ดอกเบี้ยสิบเปอร์เซ็นต์ต่อเดือนต่อปี แต่ซุมื้อนี้ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง ศูนย์สอง สิเป็นลม

การได้ดอกเบี้ยเงินฝากเป็นเรื่องที่ดีแน่นอน เพราะว่ามันสิเพิ่มยอดในบัญชีเงินฝากเฮา คันเฮามีเงินฝากหลาย เฮาเฮาสิได้ดอกเบี้ยหลาย เป็นการกระตุ้นการออมเงินให้เฮาพร้อม

ดอกเบี้ยเงินฝากสิมีประโยชน์กับคนที่มีเงินออมในบัญชีธนาคาร เพราะว่าคันเขาออมเงิน เขากะสิได้ดอกเบี้ยตอบแทน แต่คันหั้นผู้ใดบ่ออมกะสิบ่ได้

คันดอกเบี้ยต่ำกะสิกล้ากู้เงินหลายขึ้น เพราะว่ากู้หลายกะสิได้จ่ายดอกเบี้ยน้อย บ่คือซุมื้อนี้กะคือได้จ่ายดอกเบี้ยหลายกะ

ดอกเบี้ยเงินกู้ควรสิถืกนะ เพราะว่าคันมันแพงถืกคงบ่มีไผอยากสิมากู้นำธนาคารดอกเนาะ

ดอกเบี้ยมีผลต่อการผ่อนจ่ายของเฮาแน่นอน เพราะว่าคันดอกเบี้ยแพง เฮาเฮาอยากสิจ่ายไวไวให้มันเบิดไว แต่คันดอกเบี้ยเฮาเฮาเฮาสามารถยืดหยุ่นกับเจ้าของ ผ่อนจ่ายโดนโดนได้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

ตอนนี้ดอกเบี้ยที่ได้จากการฝากเงินมันน้อยมาก น้อยกว่าหนึ่งเปอร์เซ็นต์ ซึ่งเป็นอิหยังที่แบบน่าเศร้าเสียใจที่สุดเลย

ดอกเบี้ยจากการฝากเงินบ่คุ้มค่ากับการเก็บออมเลย เพราะว่าเงินเฟ้อ อั่น ปีละสองสามเปอร์เซ็นต์ แต่เงินฝาก อั่น ดอกเบี้ย อั่น ได้เปอร์เซ็นต์เดียวหนึ่ง

คันดอกเบี้ยฝากเงินสูงขึ้น มีโอกาสว่าสิอยากฝากเงินหลายขึ้น เพราะว่าลุ้นว่าเงินในบัญชีสิได้เพิ่มนำดอกเบี้ยจักบาท

ดอกเบี้ยมีผลต่อการตัดสินใจของเฮาเดะ เพราะว่าคันเฮาเก็บเงินแล้วเฮาบ่ได้ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น หรือว่าเฮาเก็บเงินแล้วได้ดอกเบี้ยลดลง เฮาเฮาสิบ่อยากเก็บเงิน

การฝากเงินที่ได้ดอกเบี้ยดีกว่าการเก็บไว้กับโตเจ้าของ เพราะว่าอย่างน้อยยอดเงินมันโตสิเพิ่มขึ้น มันสิบ่ลดลงคือการเก็บไว้ คือเงินเฟ้อแต่ละปีมันสิเฮ็ดให้ยอดเงินที่เก็บไว้กับเจ้าของนี้มันลดลงนำ

ดอกเบี้ยสหกรณ์สิได้หลายกว่าดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร เพราะว่าจากสมาชิก อ่า สหกรณ์ที่กู้ไปนี่ จ่ายดอกหลาย จ่ายดอกเงินกู้หลาย กะเลยเฮ็ดให้ดอกเบี้ยเงินฝากหลาย

ข้อยอยากให้เงินเบี้ย อั่น ดอกเบี้ยเงินฝากเพิ่มขึ้น เพราะว่ามันสิเป็นการกระตุ้นให้คนเฮานี่เอาเงินมาฝากเงินหลายขึ้น

ดอกเบี้ยเงินกู้มีผลต่อการวางแผนการเงินในชีวิตประจำวันแน่นอน เพราะว่าซุมื้อนี้ไปกู้หยังมานี่ คันดอกเบี้ยหลายกะสิท้อใจแล้วว่า กะจั่ง กะหนี้จั่งใด มันจั่งสิเบิด มันคือดอกแพง ดอกหลายแท้

คันเอาอีหลี ดอกเบี้ยมันบ่เป็นเรื่องซับซ้อนดอก แต่ว่าการกู้ยืมเงิน คำนวณอิหยังจั่งซี้ น่าสิซับซ้อนกว่าเดะ